<hesitation> ün butun s'la camiza a s'cüs, a s'pìa ël butun, a së puzisiun-a s'la caminza ëndua chi deve cüzilu, pöi ëntà pié ël fil, grupelo sü 'na sü 'na gücia e pöi dopu piantela e fe la cüzidüra ën manera ch'ël butun a staga li